जद मुं रविवार का बारा में सोचु तो पांव। की होबा में तो यो सप्ताह को अंतिम दन है। जब अप ण सप्ताह की शुरुआत करा सोमवार से तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार अर अंतिम रविवार। फेर सोमवार चालू हो जा फण रविवार को दन रेवे नि जो सबसे मस्त दन रेवे। <noise> जसा की पढ़ भा हाला छोर छोरि रे वे सोचे की कतरा दन हो ग्या पढ़ता पढ़ता हो ग्या अब तो छुट्टी आणि छावे। तो रविवार बना दयो। की मजा करंगा क्रिकेट खेलबा जाऊंगा। कई कई काम करूंगा। अर <noise> ऑफिस में जाबा हाला कानने भी बहुत बढ़िया दन है के काम से नव था क ग्या अब तो छूटटी मानंगा कई कई पार्क मे जानगा। अपन अर परिवार के लार लार समय बितान्गा। तो यो मतलब रविवार जो है हमारा हिसाब से मुं जद ख्याल करूं दिमाग में तो बहुत अच्छा दन है।